Han sianɛ we bwɛ ho dimiyan mu a le ma'an han sire boni ni tronpɛti onni bie me famu'a ma <hesitation> ba we o samu o we o ni ji o we puse o samu o we pɛni kwa o we pɛni don oyi piani to han lena bɛ bwa han lena bɛ bwa to mu ma we nɛ a mu le tanu nɛ a a wesin nu ɲuvano